e paqatinimit wural Tujaal k'o <hesitation> qa b'anco rib'ixiik rib'e' banrural chel kipatnij el wunaq e k'o pil estranjar kib'ix chiran e k'o pil norte kiktuqul kipuwaq rel kichon kajaw ela' rajawxiik ka'al pi jun nemalaj <hesitation> banco la' b'e kakalsaj kipuwaq li wunaq rajawxiik wa k'o jun na jun na necesidad katb'eek kik'in kab'ana jun aprestamo kik'in kaja' la' apuwaq kik'in kikya'an per rajawxiik ra'at at cumplido e ra'at kapan jun iik' kataja' ak'as kab'ana' e k'o chek taq cooperativa kib'e' cotoneem, ciacus, rl, <hesitation> copesac k'o nik'yaj chek qast kipe kib'e' pi najloom ela' rajawxiik kikqaj puwaq k'o wunaq keb'eek pi estranja' kikqaja' kipuwaq chila' xa' re kiktaj ki vija keb'eek kiktaj kik'as keb'ek e k'o chek chila' kiktaquul kikitajan xa' rimal la' kenimrek taq taq nem taq jaay la' kenimrek kekawnek kechomnek xa' k'ira' rima wuanq qaqe tz'onoj kik'aas kik'in kikmina' kiib' pi k'aas- y wa e cumplido li wunaq e otz taq tajneel ke'elek chel kik'as la' b'e' wa kekawan taj kikalsaj wa xaqara' lera' xikya' kaan kiwuuj re kichan chila' kitzaq chetaq keen kitza jaay kitzaq kichan kimaj kaan chikyan mal taq banco la b'e' ela' rajawxiik otz y rajawxiik k'ax porque wa kekawan taj kiktajan ke'l kaan juntir ke'el kan lera' chaq'iij saq k'ot chek chetaq keen kek'ob'eek.